في يوم من الأيام، ضاعت عائلة من الطيور أثناء موسم الهجرة بسبب عاصفة قوية فرقتهم عن باقي السرب. حاولت الطيور الصغيرة اتباع والدتهم، لكن الرياح كانت قوية جدًا. بعد ما هدأت العاصفة، وجدت العائلة نفسها في وادٍ غريب مليء بالأشجار والأنهار. بدأت الأم تبحث عن طريق العودة بينما تعلم صغارها كيفية البقاء آمنين في هذا المكان الجديد.